Méxicu es un país bien original, d'essus que tienin cosas qu'estamus ciertus que sonin de Méxicu comu el chili, el tequila, las rancheras, los corríus i el su acentu. La su comía la conoci tol mundu, más que la española. Tola genti sabi lo que sonin los tacus, los burritus, los jalapeñus i tó essu. Güenu, i a mí que me pilra la comía raviosa... pos tú vedrás! I cudiau col tequila e! Qu'alogu la retranca es comu quieras!